कुकुरलाई खास व्यायाम गद्दाकी चाइन्या समय उइका जातलै उमेर माइ भर पडुन्छ । नाना जातका भया एक घन्टासम्म, तसोई ठूला जातका भ्याबटे दुई घण्टा सम्म लै । बूढा कुकुर भ्याबटि हल्का मात्ररै ।